खाणों बणौणा भंडा अलग अलग व्हंदन, केते हम अग्रेजी मां पैन <hesitation> भंडा ही ब्वोलदन। तेमा क्य करदन हम खाणो गरम करदन। अब भँडा भी अलग अलग प्रकार व्हंदन। जन कितलि व्हंदि, कितलि मां हम चा बणौंदन। कणे व्हदि, कणे मां हम दाल बणौंदन। प्रेशर कुकर व्हंद, कुकर मां हम भात बणौदन, या अलग भुज्जि बणौंदन अगर हमते जल्दी उबल्लं चि या जल्दी खाण चि, त हम प्रेश कुकरो इस्तेमाल करदन। तनि थकुला व्हंदन, प्लेट व्हंदि, कट्वोरि व्हंदि। थकुला, प्लेट, कट्वोरि यी सब खाणों खाण का इस्तेमाल मां उंदिन। यि सब अलग- अलग प्रकारा भन्ना व्हंदन।